<hesitation> जंगल में जब व्यक्ति कभी कई जगह घूमाज फिरज। तो ओकासी कोई फुस्पुसाहट की आवाज आवज। कभी व्यक्ति सोचज की भाई ज्ञाड पेड की आवाज चे। या कोई पसुपक्षी की, या कोई असा भेहंकर जान्वर न की आवाज। असो व्यक्ति एकडम उन की आवाज न से डरज भी, और वो कोई अनुमान भी लगावज, पर सही पतो नी लगई सकतो हैं। की काई की आवाज चे, पर वो फिर भी पर थोड़ोस व्यक्ति भै भीत हुई जाज, और आग बढ़तो रह। और अपनो रास्तो तय करीन, न उना जंगल से वो पार हुई जाज जसवर, जंगल न मन। कही तरह का जानवर ये रहता आवाज न तो आवाज अस्थाई हैं की तरह की आवाज न आवाज। वो कासे व्यक्ति भै भीत भी हुई जाज, पर फिर भी व्यक्ति अपनो हिम्मत का वो कासे आग बढ़ी जाज, और निकली जाज।